Yuji te yujcujuu tsucpapu tugay wa tudu te pun is uy tuju'u pur que teb uy chucjaypa mal ella te tsajin te nena tsajin teb wat meru u para neywin malaya mera wan ni isu wa ni patu te nena animal numuypa mid uy tusu y yuji ca peca tiempu jensucpa pur que llamu tiu chisucu ca lastima tsucpapu teb pits teji pun way tuju'u pu casa pu tugay purque cab mi lastimatsucpa y tuc'ju cumu tuc'ju te uque te ni numjaypapu te une tsucpapu te tec'ju teb tiu cusa sea cushi um tsacpa ca mesa'mu cab yetspa cab uy tuguypa tumu nigay y si tuguyaam ca cushijuu cab uy yactucujayam ca wa mi cusa'am y ne te tsuc te mid uy tsucjaypa tesa uy pinjaypa min tsacpapu um ag'itpapu ca muc tucju cab uy cusaypa cab uy yactucuyjaypa Y si um tsacu aber tiu cusa y teji tsuc ca min tuc algu cab uy mudujaypa y casa pues cumu que wani isu'tuu neywini tucju pur que ney uy chucjaypa casa cusa tugay wuju tsucpa te animal tugay ca wa nni numja yacti wa ni chucja yacti cumu cab wuju animal cab casa pu tugay ca wat caja wa ni tujuu y te tesa cumu te patz tumu animal que wad ni isu tu'u purque cuandu um tuguypa u umpatpa y shi um nacspa cab minpa tumu niyaam cay shu'cy ca wam min tuju'a pitsaan tesa putuga wat meru pun is uy amu pur que pun uy que jutisan patu um iso ca wa min tsucja yacti Cumu ca mi way tsucja yacti pues ni michi wam tsucja yacti casa animal tugay tudu te tsukin tugay que chisuy papu teb um ispa teb um yacajpa tumu niga'am pur que si wam yaca'a um jug'naypa ney capu um cutuquetpa cab mid uy chispa ya cab wa tuy uca jubsuga ca mid uy chispaji pitsaun tesan pu tugay min isu tupa jutisan um patpa ca min ya caj'pa